ഹശി കേ ച്ലേഅനു ഏന്ഛമല്പുനുപന്ദ। പശ്തു ഗു ബേ ഗദു ഓജ്ജോദു। ഭുക്ക ബതഏതുദി നിരതവ തിശു ഇദുന് ദിതോന്ദു। കലഗേ ഏഥ്ബോദ അക്ന അഥനീര് പദ്ന। ഭുക്ക മുസ്തു ഉത്തര ബല്ലി ജസി ഉത്തുന്ദ ഉല ഹീരുന് നുന്ദു।